Dok, palau, tat pereu fuwat paragbanang parlau pichidou fwejeru kpumu geeɗok geepalau geetat gee pereu geefuwat gee aragbanang geeparlau geepididou geefwejereu naapalay naaplalau kan dok, naapalau kan palau naa palau kan tat naa palau kan peereu, naa palau kan fuwat, naa palau kan paragbanang naa palau kan parlau naa palau kan pididou naa palau kan fwejereu naa tat, naatat kandok, naatat kanpalau naatat kanpereu naatat kan fuwat naatat kan paragbanang naatat kan parlau naatat kan pididou naatat kan fwejereu naapereu, naapereu kan dok, naapereu kan palau naapereu kan tat naapereu kan pereu naapereu kan fuwat naapereu kan paragbanang, naapereu kan parlau naapereu kan pididou naapereu kan fwejeru naafuwat, naafuwat kan dok, naafuwat kan palau naafuwat kan tat naafuwat kan pereu naafuwat kan fuwat naafuwat kan paragbanang, naafuwat kan parlai naafuwat kan pididou, naafuwat kan fwejereu, naaparagbanang, naaparagbanang kan dok, naaparagbanang kan palau naaparagbanang kan tat naaparagbanang kan pereu naaparagbanang kan fuwat naaparagbanang kan paragbanang, naaparagbanang kan parlau, naaparagbanang kan pididou naaparagbanang kanfwejereu naa parlau. Naa parlau kan dok naa parlau kan palau naa parlau kan tat naa parlau kan pereu naa parlau kan fuwat naa parlau kan paragbanang naa parlau kan parlau naa parlau kan pididou naa parlau kan fwejereu naapididou, naapididou kan dok naapididou kan palau naapididou kan tat naapididou kan pereu naapididou kan fuwat naapididou kan paragbanang naapididou kan parlau naapididou kan pididou naa parlau naapididou kan fwejereu naafwejereu naafwejereu kan dok naafwejereu kan palau <hesitation> naafwejereu kan tat naafwejereu kan pereu naafwejereu kan fuwat naafwejereu kan paragbanang naafwejereu kan parlau naafwejereu kan pididou naafwejereu kan fwejerue naapididou naapididou kan dok naapididou naapididou naafwejereu. Naafwejereu kan dok naafwejereu kan palau naafwejereu kan tat naafwejereu kan pereu naafwejereu kan fuwat naafwejereu kan paragbanang naafwejereu kan parlau naafwejereu kan pididou naafwejereu kan fwejereu shik dok, shikdok kan dok shikdok kan palau shikdok kan tat shikdok kan pereu shikdok kan fuwat shikdok kan paragbanang shikdok kan fwejeru shikdok kan kpumu shikdok kan kpumugee dok shikdok kan kpumu gee palau shikdok kan kpumu gee tat shikdok kan kpumu gee pereu shikdok kan kpumu geefuwat shikdok kan kpumu geeparagbanang shikdok kan kpumu gee parlau shikdok kan kpumu geepididou shikdok kan kpumu geefwejereu shikdok kan naapalau.